साल दो हजार चौबीसऊ बारे सुचेनो समय, ग हुजू बारे कई संभावनाओं रंग अनिश्चितताओं बारे सुचेरोक। जवा कुछ बातंगा दू, जू आंग दिमाग बच। तकनीकी प्रगति दो हजार चौबीसऊ तकनीकी प्रगतिऊ रंग नवाचारोंऊ संभावना निज, जैसे कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन रंग इंटरनेट ऑफ़ थिंग्सऊ विकासऊ ली प्रगति हाचो। जलवायु परिवर्तन रंग पर्यावरण संबंधी चिंताएं दो हजार चौबीसऊ जलवायु परिवर्तन रंग पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी गंभीर हाचिद। दुनिया भरऊ देशऊ जलवायु परिवर्तनऊ प्रभावऊ कम लानो और भी कठोर कदम उठ यामो ज्ञायाच। राजनीतिक रंग सामाजिक परिवर्तन दो हजार चौबीसऊ राजनीतिक रंग सामाजिक परिवर्तनोंऊ संभावना नीज, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपतिऊ चुनाव ऐ यूरोपीय संघऊ चुनाव।